پیشوګانې معمولاً په پاکولو سره د خپلو پنجو تاوولو سره د خپل مالک نه یعنې خپل مالک نه خپل پنجې تاووي یا هم څټي یې، <hesitation> خپله مینه ورسره څرګندوي او یا هم یو ښکار څه شی نیسي ورته راوړي یې. مالکانو ته خپل نزدې کیني، <hesitation> څنګ کې یې کیني چي په دوی باندی د دوی باور ښکاره کي.